Ngone sebagai nyawa yang menganut ajaran agama islam, menurut agama islam manege <hesitation> takdir ne ge sinoto ma makna, moi manege takdir mualaq, takdir mualaq manege takdir yang bisa wa rubah sesuai dengan o kia nanga nanga ikhtiar atau usaha misalnya wo kia wo- wo- wo boduku de wo pande manege takdir mualaq, takdir yang masih bisa wa rubah de cara wo ma dotoko, moi. Yang kedu yang sinoto manege ma romanga takdir mubran atau takdir mutlak, takdir absolut de takdir paten, jadi manege ketentuan tuhan, misalnya wo sonenge, dunia kiamat, trus nanga takdir jenis kelamin laki laki nauru bo- bolo ma wojeka manege takdir mubran atau takdir mutlak yang jou ina ika oka manege wa- wa bisa ua wa rubah. Jadi nako wo sik- wo sukses ya harus wo ikhtiar jadi ma kuncinya nege takdir manege batas usaha manusia, nako usaha oka trus nanga takdir wo sonenge atau wo- wo sehat de wo sakit manege manege takdir yang sesuai dengan batas ikhtiar sebagai manusia sebagai nyawa.